Bank gena gunyihi mansia sobaka pipi, gunyihi mansia bau pipi, mansia kredit pipi, sedaba mansia sinyota pipi. anggena bato yang ngom waro anggena.